Allô pôlisy sy zany hangianay anareo, fa misy olo <hesitation> roy lahy zay aroa misikisikitry tôbilin'olo aroa asa angalatry indreo ao ke da mangaiky anareo zash mba hamonzy amintiagny satria itegna sy afaky mizoso sao de minday amesa avao zany indreo zay gn'angianay anareo.